نفظل نمشي وحدي نيكه صراحه هيك ناخذ غرظي إلي نحب لا من راء ولا من شاف لا لا فيلم نتفرج عليه لا لا لا لا لايعني لاني مغرومه بأفلام ولا حاجتي بالافلام لا لا نمشي نفطر وحدي و نطلب إلي نحبينه إلي نحب.